Eoa, raha mitombina zao raha volaninareo zao, tsa raha hoe, <hesitation> ilaina to- tambiny avao ley ny asa atao amin'ny olona na koa amin'ny zavatra fa raha fa misy tanjonanao tsa raha, io moa zany Zanahary tsy mijery ambony fa mijery ambany, ka manao ny soa anao de <hesitation> mahazo fahasoavana amin- avy amin'Andriamanitra.